Pallaandi nii, ɗengal mun ngal kañun nanngirta ko ñaamirtee. Fay ɓuuretiije en. Ɗun mo nanngirta so o ñaama. <hesitation> ngal ɗenngal non cewngal, juutngal. <hesitation> Koyɗe pallaandi jooni, ɗenngal ngal ko gollata koo, ɗe gollata ɗun. <noise>